Laha zaho mihety ka hivola hoe ataovy pozy manahaky anizao raha toy na ataovy manahaky anizao pozin'ny voloko tiky, la volaniko avao mpa- mpihety iny hoe, tiky gny tiako tiky.